Hewan yang menurut sa paling pintar tu anjing karna selain dong pintar anjing juga menurut sa punya perasaan <laughs> kaya hampir mirip mirip deng manusia begitu kaya de bisa mungkin bukan anjing saja sih tapi sa su yang sa punya dan sa su pernah plihara tu anjing kaya di saat tong sedih tu kaya de tahu begitu de tahu kitong sedih de macam dekati kitong terus macam de biasa kaya <hesitation> sandar sandar begitu kalo misalkan kitong pu kitong dong lihat dong lihat kitong menangis tu kalo sa pu anjing sendiri yang ha biasa maksudnya yang sa alami juga eh yang sa alami itu kaya macam de datang trus macam taruh taruh de pu tangan di kita punya kaki ato tangan begitu kaya dong tahu begitu saja kalo kitong <hesitation> sedang sedih ato rasa emosi yang bagemana begitu trus selain itu juga sa rasa dong pintar karna eh maksudnya sa rasa anjing ni pintar karna kalo sa pu anjing sendiri kalo misalkan disuruh tong suruh de lompat ato pergi ambil barang apa begitu nanti de pergi begitu a tong lempar barang begitu nanti de bawa balik ke kitong. Terus kalo misalkan kaya salaman begitu kitong kasih tangan begini nanti de taruh de pu tangan di de taruh tangan di kitong pu tangan begitu kitong suruh de duduk juga de bisa duduk, jad menurut sa anjing hewan yang paling pintar begitu. Trus selain itu juga kaya ini sih de bisa <hesitation> bisa, bisa kenal kitong begitu selain dari suara trus dengan ini <hesitation> cium kitong punya aroma tubuh juga begitu jadi itu hewan yang menurut sa paling pintar itu anjing. Jadi tong pu anjing ni itu dapat kasih dari dapat kasih sa pu tanta di sabron, itu dong kasih dua ekor laki laki dengan perempuan jadi pas su besar su besar ini baru dong <hesitation> yang perempuan ini de beranak de beranak sembilan ekor lagi itu yang kaya di rumah rame skali trus de pu makanan itu biasa kitong kasih makan dengan kadang makanan sisa trus campur dengan dogfood begitu jadi makanan sisanya tu kitong masak dulu habis kasih dingin baru kitong taruh di dong pu tempat tempat trus dogfood tu kaya cuma tong cuma <hesitation> kaya hambur aja di atas begitu tapi kaya sdikit sdikit saja begitu baru campur dengan akan lagi, dengan susu, kalo yang bayi bayi ini biasa kitong kasih dong punya <hesitation> ada susu untuk khusus anjing yang masih ba-bayi begitu tu biasa tong kasih di dot ato tidak kalo misalkan. Kalo karna de pu induk ni masih ada jadi biasanya pasti dong kaya de kaya menyusui de pu anak begitu, trus untuk <hesitation> untuk anjing anjing yang biasa kasih latih tu sa pu bapa jadi untuk kasih latih dong salam duduk ato macam ambil barang barang tadi tu itu semua sa pu bapa jadi kaya <hesitation> kaya sa bilang dong pintar itu karna macam itu begitu dong cepat ini juga cepat tanggap begitu <laughs> kalo misalkan di kalo menurut sa begitu dong pintar tu karna itu trus, kaya untuk makanannya sendiri tu kalo dogfood disana sebenarnya tu <hesitation> agak mahal dengan kadang juga de pu tokoh tra terlalu banyak juga jadi kebanyakan tong kasih makanan sisa seperti nasi, nasi campur ikan begitu trus tong masak semua jadi de pu ikannya tu kaya tidak utuh jadi tong kaya, cabik cabik akan begitu baru gabung deng gabung deng nasi begitu ato tidak daging ayam begitu trus tong cabik cabik akan gabung dengan itu nasi juga, paling sering tu ayam sih karna dibanding ayam deng ikan itu lebih murah ayam begitu kalo disana, jadi lebih seringnya tu <hesitation> nasi deng ayam nasi ayam baru campur trus tong kasih makan dong. Lumayan de porsi juga banyak sih, terus untuk de punya kaya kandang ato de pu tempat sendiri tu biasa kitong taruh di depan rumah kalo-kalo <hesitation> kalo kemarin sih kitong punya tu kitong depan rumah karna selain <hesitation> selain <hesitation> maksudnya selain kaya kitong plihara begitu dong juga kaya bantu jaga rumah begitu itu yang menurut sa dong <hesitation> sa anggap dong pintar juga begitu. Jadi, kaya untung ruginya juga ada sih kalo misalkan plihara anjing terus kaya macam tapi dong <hesitation> lumayan untung juga kalo misalkan plihara anjing karna itu pintar tadi itu terus jaga rumah juga.